Ora nto´oyo kue´e xitni chi nami yua ja, ja kuni kuja e maa ma keegao nu viji o nu ntinta ntenu, ntenu kua nu ora ntini xeetu te taina kue´e xitni chi kuntiga so e kuee kuee xitni miiri ku te no ora viji te taina kuee xitni chi e kuee in nun viji ku, te ja taina ku kuee xitni ntini, kuu, jaoo koiyo nu viji ja, ja, viji te yua te kentiion kuee viji te ini, ntotayo kuee xitni viji, kuu kasa e kaso kajii jakuu ntixi chole si minu stila te yuga te kajaa kaso in tee minu ajo viji yua ko kooyo nutu viji ji sava yua te ni ja ma, ma kue´e xini.